Ra'auda ei'adina a'anana vanuai goe'uda gema mai ima karubou karubou, geba nonoada ima nagu, iboumarinai geba nonoada ima nagu ima mai ima kore kapeana ima na'au emai vei imarida ima inu. Vei aroada ima inu, ima ra'au ima nagu'nagu kapea, <noise> ima anina auraveniava a'anana. Goaeu'da a'a abu egenai gemiava, aobauda kadi'uda abu ege genai gemimiava, ge eda mai vi go'u abuna kapea, vi ra'au, vi rari emai urada ra'aidada vi'vavaidia badinana abugegenai gemiaroava a'anana e'u urana ana rau'una agonana a'anana iboudadai aura roava eda mai vi rau'u, vi nobo'o emai gebada, amai gava gava vi'ani kapea, vi ra'au ounanai aa agona a'anana ava'nonoa roava auna venuaroava goaeuda. Vi'go'u vi mia ounanai a'a abuna arasiaroava ava nonoa'roava, garuna ko da, ava nonoa'roava badinana nana a'a agonanavanonoa'roava, ounanai goae'uda eda mai vi'go'u, vi'mia. vi'aniani aa agona ava nonoa'roava aa. Vuisai ega'raroa kuanana a'ananai a'anana ra'auna vuisaunana ounanai inokuai agonai roava, ava nonoa'roava auraroava vi'ra'au, amai gava gava vi'au nakumaida ero eda ra'au, vi'inuinu, gavaka a'adina, vi'aniani kapea a'adina a'adada ounanai a'a agona vuisana kuanana aura'venia roava, agona egegenana ra'aurana daka auro venia roava nana aa agona aura venia roava, badinana ana kauda iboudadai eda'mai, goae'uda gemai roava vi go'u kapea vi'mia kapea, vi'aniani kapea ounanai nana a'a abuna a'anana a'anana abuna auraverua'roava agona auraveni eda mai, vi'rau badinana vaidada da'aisanida roava da aisa gabubunida roava ounanai a'a agonanai a'anana boudadai i'inanai ai abuna kapea. Igo'u roava inokai, vi'isanda, vi'rau agona kapea vi'mia, vi'rau, a'adina ounanai, a'a vuisauna kuanana auravenia roava, badinana eda mai, a'anana ra'au ege, ege, ege, ege eda puru ana aunanai, nakumaida, a'a vaidada, da isanida roava, a'adada vi'isanida aenai aenai, gemiava a'adada, eda mai, gemai roava abu kapeana imia roava, vi'isanimai vaidio, varau'nimai kapea vegana agonanai inokai aurarova ia, auraroava ia vuisauna kuanana ra'aunana a'anana, auravenio roava da aura roava ra'au ege, ege a'anana ai ve'o, nana a'anana ia vuisauna kuanana ra'aunana aura venia roava eda mai vi'rau'u vi'mia kapea inoku, agonana eveo roava inoku ipairoava, gava a'adina iraroava ana ounanai ia agonana ia auraveniaroava eda mai ia abuna ieinanai vi'gou vi'rau, eda nobo'o, nobo'o, nobo'oda. A'adinada eda vavaida, vi'vaia ruru, ounanai a'a abunana aura veniava roava, vi'mai vi go'u. Kapea, aobauda osida, eda mai, ia abuna ava nono roava a'anana a'adina ounanai, eda nobob, eda ra'au vanua nai, eda gum, veina koivea gaga a'anana iguru roava imia roava, eda nanu, eda, inu'inu adiedaka naida imia roava, ounanai a'a abuna'ananai ava nonoava vuisaura kuanana, a'anana abuinonoana ka roava, ago nonoana akaroava aunanai, e'u ago na nonoa nanoa auravenia roava, ra'auna a'aenana <noise>